Ndithu nth'e chunda thexin thabara chri 'ianda thaxin thagi gendia kan kayuba thathu yuba jna nexin than than yen thatanga gendia ndaji <noise> jna ka ya pero ndanexin tha th'i thathanga na bandara ba chri <noise> thata gendia kanexin eni nexin ien chasen nu nu nuthen kax'en <noise> chasen ngathagen chaxi'ndu xaxruthi chaxr'ua nchachji <noise> kenthia ka nexini nithojni thojni gaya nexiku na ndata ndathanga kendia kan thatagi tathuson ba thanta tjuba kan <noise> kachji thatagi endia ka bianexin yane kunexin thithu nd'e ncho ndaraba chri ndataxin temporal de lluvia <noise> nithu thitu nd'e thathegi endia si semilla para comer. <noise>